دا به امکان ونلري چې زه دي د ټولو مسلکونو نومونه واخلم، خو ځیني چې مې ذهن ته اوس راځي، هغه عبارت دي له، بزګر، موټروان، ډاکټر، معلم، مدیر، نجار، مستري، دوکاندار، مهندس، انجینر، ژورنالیست، خبریال، لیکوال، متشبث او داسي نور.